Yaja vaera iru tëta koti jare tape guaju rupi carretera jei supeva jaeko tenonde yayemongueta kavita mbae horapeko ñaetava jare mbovi horako yayapota yaja vaera ñavae ñanekirei yaja ñaikotiva aguiyeara oimeyave mbae oaja yande ndie